चॉपस्टिक के बहुत ज्यादा फायदे हैं जैसे चॉपस्टिक से खाना खाएँ में पाचन में सुधार होत है। कहे से कि चॉपस्टिक से खाने पर आप छोटे छोटे निवाले खाते हैं। और भोजन को अच्छे तरीके से चबाते हैं। इस से पेट फूलने और बेचैनी जैसी समस्याओं से बचो जा सकत है। अब चाकू के फायदे सुनल्यो चाकू बहुत साड़ी चीज़न में उपयोग करत ही कई। चाकू होत ही जैसे ब्रेड में ऊ लगाने है। जम बगेरा और काफी चीजे काटे के लाने हरी सब्जिया फल फूल काटे के लाने चाकू को उपयोग करो जात है। चाकू से जैसे सलाद भी काटने हैं तो बो भी काटी जा सकत है। हरी सब्जिया आलू प्याज टमाटर गोभी बगेरा काटे में भी फायदेमंद होत है।